Inyeyi nguendo yunguu di'ó nakachinde ndi'ó yavii nga chí nakache yeyo'o ujun kundekuvii, kundekuvando ndo ngueno ngun kaka kundi nguihá, ndekuen yivii nandantedó há ujun na'í, yee meni kain niñui ndanina nrió un ndukume'e ña'a kuena mé'e, chí andutuni ihá avetu ndokanden ngachimen mé ndi'ó ndi'ó yukuva nguen chí andi kuu tiempo venjinngu chikun kuadió, ndukuinda ñendio ñuu indá, andió ujun yandó, ndió inen chitun no'o ñenun nakuu na'a, nguera yo'o yete ñi'i ña nunan nun yata hí xan kexe mian tuu, nakan nixen indije kaxiniuxé ndeo vee kachi neñe'e, chudubu veete ha'a ndio anngute nakundu há, akuu kachi nuu medio kachí yeedió ujun ndi'ó inonka ho ujun njume castigo nuu nunkachinuu inga chí oyen ndikondito ña'a nduu xatunré kuando noja'a akujaña teno'o ndua kue yiyi nokachí, iko como quiera inyindó, ndandu nuna hé ndiun kuani kinduu nduna enyuke yibuu katé yee nojania chindió, ndiko akuga jan ña'a akuu ndekachuya nuná ndian nduchí me'e ihá yo'o eun yuku yivii ka'a.